Ia, koa aminakà edy tsy vantilatera edy mampanitsy. Fa tsiko aboaka-nany in̈y ze baka arỳ karà misy lera ze koa fa mafana zen̈y andra karà fa mafana koa tsiko aboakan’ny raha io. Kay vantilatera io ze misy raha karà sipiraly misy karà elisy ze io amizay ze mihodiny misy botoa tiren̈a mampadea ndraiky mamono izy.